Ny karazagna raha i voanjombazaha le he- le fantako edy e: voanjo avakeo mahabibo, zay fôgna le haiko fa i tsy aiko le karazana be vazaha akagny.